Kua ɨɨgua ñanoivaera jaeko oimeta ñanoi tenonde mopetɨ licuadora, yaekɨta fruta reta mbaenunga nunga ñanekïrei yayapova, opata yambo pica, opata yaitɨ licuadoraipe, oime amogue oyapo ɨ ndiveñova, amogue oyapo leche ndiveva, jare azucar según igusto, jae jokua aikua kirai oyeapo jugo retava